Jompa sarla be gare. Himbe ɓurna wakkati ɓe yiwi ɓe wujinye bam, gam ɓe nasta himɓe nder paune. Dem bo himɓe manga manga on ɓuri ɗugo jompa, sarla be gare, gam ɗo vodina be kare petel petel bo nder ke'en suka ɓe on yiɗi ɓurnu go, gam ɗo vodina be ɗo wata ɓikkoyroɓe yiɗaɓe gam jogon maɓɓandu maɓɓe <hesitation> masin.